Chao ngala nangasha hati rembwi rembwe le kwalua kuo ufundi wamemalia tuwa kangasha vwa sheria rembwi rembwe venyia makafi kwanika kakamotu au kwanika na muu kwalia kitete kwalia kitete kam- kamoto kuanika na- namo fika moma to kwaseleta soko savoma kwasambura kwaika kanungili basi sikole sika mehia kwandi makafyo kwaikafo, kwaikavuma kafio kwendelie ikora na kabalo kwailafu kabala na kashumbi kwa umbali chika mehia fyukutete mringa mamane teulioshe katavi kuro usepio mringa ula kwazatamla bachi kidoko foksinde basi kaanza indum mtiko kariu. Karizia zikama mia pia nale nali liria luonge sizishiri vio tamivo basi zolozolo ndo rimbuka zefazikulia iri rasokoso pupweti sana soko kwasha usemaru au makavu kwasho kwasabau shava liumbera u au nkandevo basi nesa gaptu sokoso kapisa nzokuzoku kiu namakavyu kwazia libolu jibomatu lolo mzolo rembwi kwaicho ngala ranka shia atingatafuta kashe ngivo siwele